स्पेन हायसार मनन सांछी निद आशि एक प्रथा आसा, पापी दिवाप दोनय गलांचेर यी सुधा एक तेंची प्रथा, (मुझें तेंच्या देवनचो आठवडो मनन ते मायनातात), वलेन्सिया या गावं ते मायनातात, (सेव्हिल्ले फेअर मनन आस्त), आनी ढाक्या भाष्यानी जेवाण वडून ते दिवाप मंजे मनन तेका मांतात।